Çerniera te xhakët o te xhubotet o te i felpi mbyllet tue qasur na parti të njerë- të xhakës te ku ë çerniera te ku ë ngasti të çernierës e si i vu të dy bashkë, si hinë njerën te jatra, pra’ ka i mbash fermu e ka rnarsh a zip e ka ngjipsh për autu e ‘shut mbyll xhubotin o xhakën.